אַקְּדַם הִוָאיָה ענדִי הִי אלרסְם, בְּדִית נרְסוּם מןִין כּנת צְגִ'יר פִּלמְדָארָסָה, כּנחבּ נרְסוּם בּזזאאף דִיאַל לחְואַיג' לִי כּנשוּפהוּם קְדָאמִי בּחאל טְיוּר וּנָאס וּלמנָאצֶּ'ר טַבִּיעִיָה. אלעאאִלָה דִיאַלי כָּנת דִימָא כָּאתְדְעַמנִי וּתְשַׁגְ'ענִי וּכָּאתְעְטִינִי תְּפַאג'ֻר אלעַלְוָאן חִית כּנחס בּראסִי כּנְהְרבּ לִעָאלֶם דִיאַלִי אלח'ָאס מִן חְלָאל אלרסְם, וּכָּאן האד שִׁי כּיַסַעדנִי נְעַבּר עלא אַלפְקָאר וּמשָׁאעֶר לִי מָאנְקְדֶרְש נְגוּלהוּם בּלכְּלָאם. מע אלוּקּת בְּדִית נִתְעַלֶם טַקְנִיקָּה גְ'דִידָה וּכנְזִיד נְחַסֶּן אלמְהָארָאת דִיאַלִי.